समय एक अइसन चीज हवे जौन कइहीं भी बहुत महत्वपूर्ण मानल जाला। ई पूरी के पूरी दुनिया समय के हिसाब से ही चलेले और समय से ही सब काम करेला। समय एक अइसन व्यवस्था हवे जौन से कि हम अपने जीवन के सुचारु रूप से नियंत्रित कर सकी ना। और जीवन का भरपूर आनंद ले सकी ना समय ही एक अइसन चीज हवे जौन इंसान के भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्यकाल में अंतर बतावेले।